هو اكبر حدث ساهم في تكوين حياتي هو مو- موت كلب كاني لي وعندما كنت صغير كنت نحبو بزاف وكنت نبغيه برشى برشى ياسر هداك الكلب وكي مات يعني تبدلت شوية حياتي واصبحت في راسي اكتر مسؤول وواعي انو الدنيا هدي فيها الموت وفيها لحيات وفيها شحال من حاجة